للأسف للأسف دايماً أكون متأخرة، دايماً أو أغلب المواقف يعني أحياناً طبعاً أوصل بدري وكذا بس أغلب المواقف أكون أنا اللي متأخرة عن صحباتي ويشتكولي ليش تأخرين وأخرتينا وكذا، بس أنا صراحة ما أعرف إيش أسوي حاولت كثير إنني أعدل هذا الموظوع ما في فايدة، بس إن شاء الله شغالة عليه وراح يتغير بإذن الله.